Aja sarangan este najgow kit y pues showalley nawiet, por ejemplo aj primer lo que anop paran ps pambo mi kitch, pashombech pajants, pa color doj la- la mojansuts makiej limuen, parmaw najmbocaj lal ndoj por mi entregue lamijpots mi- mi yow lamillack tiel kiriw ceboll, ajo, ndoj pues lami mitsaj pi tiel mi kit, majuñ tam mientre kej pues la mi color mi, verdura lo que pajueñ papa, zanahoria, pajmuelt kiriw repollo, lo que pues pajmuelt meawan tiel tiel nangow na- najn kiriw cilandro, pues ajgue paj pajunch najgow doj altiel ps agust, lamiaj liack kants, paltiel nguey amiyac kashish tikikiñeck, parma wet ps mientras guej ps lajuñ lamij miej kütch, par ngo majuñ ñey tiel mi kit, gamey tiw ngumi najgow, mi ps kiriw mi limuent, mi pastiel mi yac mi kiñek mi kants y la- la mejor or minaj gow y pues showalley najñe ambiol mas wash ñipelan ñielandiow ps mut tikey mi najgow ambiol showalley atmitich ñipelan nüch juerza matarang najgow kit.